Karazan̈y menaka fandokisako zen̈y tsy de maro fa dibera ndraiky menaka vegetaly àby in̈y fo. Koa fa menaka zen̈y ato amin̈'ny rô raha jiàby fa koa menaka ôtrany hoe dibera ren̈y zen̈y atao amin̈'ny môfo na man̈ano môfo karà in̈y zen̈y.